मेरा कम से कम सात ख़ास दोस्त छीन जेमा गे पाँच मेरा हाई स्कूल म गा दगड़िया छीन और द्वि जू दाग़दिया छीन ऊ मेरा इंटर मगा छीन और यूँ सभु गी उम्र लगभग ऐक्किस से बाईस साल आ बीच वोली।